Hindinston bu madaniy jihatdan eng boy davlatlardan biri hisoblanadi. <hesitation> Uularda dastlab <hesitation> ularni milliy kiyimi judayam chiroyli ko'rinishda bo’ladi ayollari sari kiyishadi har hil bezaklar bilan toshlar bilan bezalgan, tikilgan <hesitation> judayam bejirim, noodatiy kiyim bu. Bundan tashqari ular peshonasiga sindur nomli bo'yoq qo'yib yurishadi. Bu ular uchun juda muhum hisoblanad,i ayniqsa turmushga qizlar, turmushga chiqqan ayollarni belgisini berib turadigan narsa hisoblanadi.